المادة المفضلة اللي كات عدي في المدرسة، كنت نشتي المات نشتي الرياضيات، لأنها تمرين كبير لل <hesitation> عقل، والتفكير، والتفكير المنطقي. و <hesitation> و أحببتها <hesitation> شتاتها هذيك ال <hesitation> لا ماتيير ثاني بسبب الأساتذة ك-كانوا عندنا أساتذة ملاح و حبونا و خلونا نشتوا هذي <hesitation> هذي المادة.